Ke lauram moni ena kana taina baina, sivarai laia. Haidia egwaum moni beh gau namona, haidia egwaum moni beh gau dikana. Toh lau sibogu egu roaroai beh, moni na gau namona, toh taunimanima ese, eusia kererem. Iusiam kerere dalana na, tauma momo, moni eabiam beh kekeni, heuda hanai maurina <hesitation> mauri laiam. Taitam, bona aitam, hanua lalonai, community lalonai, unubana karana, badaherea evaram. Ena moni ena, dala iusiam, iusia kererem dalana bo unubana. Toh ena namona kana baita itaiam, moni na, baso, vaream, sto lalonai gau baso abi kavam. Vada moni boa heitalaidiam ouram daka gau boabim neganai, mani bo, heitalaiam bena gau boabim. Dia, straight bovaream urai gau boabim bolasim, ina kerere. So moni ena, dika bona namo kanai bo, unubana, baita itaiam. So nega momo, taitam moni kanai, negaidia kerere o unubana, o metau metau, o teitam community lalonai Tauma momoherea kerere ekaram, elaom polisi ese toh taravatu seh edegodiam, elaom neganai, metau metau laonai vada edogodiam, egam, oi d- daka davana boheniam bolasim. Dia straight, badina taravatu seh vada deme dogom. Moni beitalaiam, borakalasim. Heina moni ena, namona kana taina beh, unubana baina, sivarai laia lailaia. Eina beh moni ena, namo kanai. Toh maena kerere gabu ta beh matamanai nahereva bamona, moni ena k- kanai beh taunima seh seiusia namonamo, badina tauma momo hari taitam, niuspepai bona reidioi takamonaim, tanimanima momoherea, dia dala namonai moni eabim, dala kererediai, eabim dainai, dikadika mase edavarim, eieva haidi momoherea, dika deme abi. Haidia, aedia, imadia, emakoi, dia gauta, toh moni daidiai. Gabe, momoedea, da naitaia, community lalonai nubana kara momo ade, eme vara dainai matamuai dan- matamai dan aitam. <noise> dainai nagwaum, moni ena, namo bona Dika ena kana beh, unubana, n- nasivarai laiam. Toma, ena dika kana beh houna, da name hereva, bamona. Taunmanima seh eabia, se- seiusiam ena use dalanai. Toma em- iusiam kerere dainai, unubana, kara, evaram. Toh moni ena kana baita itaia neganai, hari, tana dia, hanuai, eieva edeka udai o edeka edekai tanohom, tana hari mosbi city lalonai tanohom, community laodiai tanohom, taitam, gabu dan tauma idauidau emaim enoho tada, uma gabu kara, tanodia dan ibodia deme ore. Hari na ita ibodiai, moni gaukara edihom elaom moni gaukara, edia- dabalao edia, noho, mauri, namo dainai, unubana <hesitation> marere tomam. So momoherea na dia dala namonai, <hesitation> marerem, momoherea na dala kererenai <hesitation> marerem dainai, unubana, gau dikadia, bero- bero dikadia, kara dikadia, momoherea, evaram Tada community ieva, hanua lalonai. So moni sivarai sisina taina bo, unubana baina rakatania. Toma, moni ena, kanai danu baita itaia neganai, moni na gau namona. Hari nahereva bamona moni gau namona toma, taunimanima seh eabia beh, dia dala namonai egdram. Tauma seh eabia beh dala kererenai, <hesitation> marere laiam, dainai, unubana, karadia, kara dikadia evaram. Toma, moni beh gau namona, lagu roaroai, moni beh gau namona s- toma, taunimanima seh eabia, dia dala maorona ekaraiam dainai dikadika evaram. Ma